gott kvöld við ætlum á eftir að ræða við Ólaf þ Harðarson um það hvort menn séu að ofmeta áhrif Cambridge Analytica á kjósendur en fyrst þetta það var allsherjar uppnám í herbúðum

í tíu þegar ákveðið var að setja hryðjuverkalög

á Ísland þetta segir sendiherrann Tom

hann var yngsti sendiherra Breta þegar hann var skipaður sendiherra í Líbanon aðeins þrjátíu og sex ára gamall og tísti um tíu þúsund sinnum á Twitter á fjórum árum sínum í Líbanon hann hætti sem diplómati eftir það en hefur endurmótað aðferðir bresku utanríkisþjónustunnar og Sameinuðu þjóðanna kastljós fór yfir víðan völl og ýmsum svona fyrirtæki Cambridge Analytica er sagt hafa rænt kosningunum í Bandaríkjunum þegar Trump var Brexit fyrir

þetta eiga þeir að hafa gert með því að greina kjósendur í hópa eftir því hvernig þeir haga sér á Facebook hvað

skoðar

og þannig hafi Trump teyminu tekist að sníða

á kjörstað hefur þú trú á því að þetta sé svona í stuttu máli nei það er ekkert nýtt að greiningarfyrirtæki og auglýsingastofur sem

að þessi fyrirtæki segist hafa unnið kosningar fyrir þennan og hinn en hins vegar þegar þú skoðar rannsóknir og í rauninni

hvort það sé raunverulega hægt að fullyrða eitthvað af þessu tagi þá kann ég nú eiginlega engin dæmi þess menn töluðu um þetta bæði tvö þúsund og átta og tvö þúsund og tólf þá hefðu Obama hefðu Obama mennirnir verið svo góðir í samfélagsmiðlum en segja um þetta og mér sýnist að þeir nánast útilokað að þetta hafi ráðið úrslitum í bandarískum kosningum meira að segja ekki alveg ljóst hversu mikið Trump kosningabaráttan notaði Cambridge Analytica þó að þeir segist hafa verið innsti koppur í búri þeir segjast hafa búið til þennan

það eru miklar upplýsingar sem eru opinberar um bandaríska kjósendur nú þegar í opinberum gagnagrunnum algjörlega þetta er það sem er svívirðilegt í þessu máli þarna er þetta fyrirtæki að misfara með gögn það er auðvitað alvarlegt í sjálfu

sér en það þýðir ekki

haft mikil áhrif og núna um langa hríð hafa greiningarfyrirtæki í Bandaríkjunum og auglýsingastofur greint og notað það til að senda tilteknum hópum tiltekin skilaboð sem eru sérsniðin að þeim

venjulega eru þeir ekki að reyna að fá bandaríska kjósendur til að skipta um skoðun enda hefur komið í ljós að það

getur verið snúið hefur megináhersla flokkana núna um töluverða hríð verið sú að reyna að fá sitt fólk á kjörstað þetta er bara eitt tæki af mörgum sem sem þeir nota í þessu skyni en alveg rétt sem þú nefnir að áður en

menn alls konar upplýsingar úr opinberum gögnum í Bandaríkjunum til að geta fókuserað á tiltekna hópa þannig án þess að vita nákvæmlega hvað þeir hafa verið að gera þá virkar þetta ekki á mig sem einhver fullkomin nýjung nei en menn hafa hins vegar bent á það á grunni

að greina fólk

eftir stjórnmálaflokkum og eftir kynhneigð og ýmsum svona breytum menn að nota þetta markvisst í markaðssetningu á vörum og þjónustu

mikla þýðingu þegar munurinn milli flokka er svona afskaplega lítil eins og við höfum séð í kosningum að undanförnu í rauninni ef við tökum Bandaríkin og þeirra kosningakerfi sem er öðruvísi en okkar í einhverjum þremur fylkjum og munurinn milli frambjóðenda var tiltölulega lítill

hversu duglegir menn voru að að koma sínu fólki á kjörstað gat skipt sköpum en að það hafi hins vegar

ráðist sérstaklega af framlagi Cambridge Analytica er ég að segja að sé afskaplega ótrúlegt rétt aðeins í lokin við sættum okkur við

en af hverju hrekkur

svona við þegar kemur að lýðræðinu ja menn hafa hrokkið við út af ýmsu ég man til dæmis fyrir nokkrum árum þá

fram að ef unglingar horfðu á ofbeldisefni í sjónvarpi yrðu þeir glæpamenn það vakti töluverða umræðu en ég held að

sú umræða sé mikið til dáin en kannski ef maður vill vera bjartsýnn þá er þetta

vegna þess að menn meta lýðræðið þrátt fyrir allt mikils og ég get glatt þig með því að allar kosningarannsóknir í Vestur Evrópu sýna

að það sem skiptir kjósendur mestu máli

í kosningum og hefur mest áhrif á hegðun þeirra almennt talað eru hugmyndir og hugsjónir og afstaða þeirra til stjórnmálaflokkanna frekar en einhverjir aðrir þættir sem að vísu geta

skipt einhverju máli eins og svona áróður eins og svona áróður og kannski sérstaklega ég myndi hafa meiri áhyggjur af

síðast og ég talaði við

af því hvernig nafnlausar auglýsingar neikvæðar auglýsingar á Facebook við vitum ekki hvort þær hafa haft mikil áhrif kannski höfðu þær engin áhrif partur af leiknum sem okkur líkar ekki já takk fyrir komuna hingað Ólafur

þetta gott í kvöld veriði sæl